skrullidrawa bwad ohu wa kugal fisthu gohule kohiru logo noti kohiru lahatba saata kobo fisthu yurasi tangam nafthiru heba ita noti man kobo hatba noti man jorah